Jʊ mə nyuwa ləmale a mʊgɔ məlmi gəmi na ji kiyo kelle a dulgəno gəmiu a kwama go gəmi yau guntəm məndi a lɔ beti yau gwanan beti yau nənga ləm mikwama go bən nə kətən beti na bə ta ganiyau nə kə tə kʊm sil na bɔ jel be sukanga ja dəgben gɔ ya bə too bɨn bəntəna kuli yau na bə you nə ni ya bə tal bɨtəno ja jamɔ le di labɔ ta gano gan ni bə tale tam namʊ no win swar a gul labɔ lo swamo le nən na nuni a kwam nəngo gun a ga təmi to muno shikenan muno ja jəgəna a mugo gano gəm kan diti yauna bə nyaa nuni. nyim dəgtəm təni gi gə kuwa kuwa nəbo nu, gə kuwa kuwa nəba la nʊkʊn to mə yim mə bʊla gwanan gəlai a galigən gali a kwama ni mə. Be bwayilyau aləmnyo manə mə duwam joul miyo na kəli bwe shin se yan ja kəka nən yan maa gwaran ni le labə ma gwaran gə le kwama giyau bə nyuwa bɔ kel juwan bɔ nyuwa bɔ ka jəl wo bə mawo mawo bɨtəno ja jamo le na kwama gə le lai kwama ni bə bele nen bɨtəna lɔi ba bə talji la bə jel yabɔ yu mwemo la bɔ yila bə sa jija lən bə jaa ləm mi nyo na da kiyo kel lai mə bʉla bʊla mə a na ja tata nəl a gəlɔ təm məmdi gəm kənki be gul na bwe shini yau məndi na mə bulam təgɔ sai nan ma gola ni mə bele ja yila nə mə abwe shin shin ja kəka nən domin mə nyuwa ləmagənɔ le a kwama go.